Be le tartarüghe nui suma stait cun mia fun-a suma stait ën Costa Rica da me cügnà e ün di a l'a purtane a vëde le tartarüghe ch'a vnizìo dal mar a la spiagia, a fazìu i përtüs për büté për depuzité i öu e i öi a sun gros cume dë palin-e da ping pong, mole e pöi niente a cuatavu la tampa e a së n'andazìu turna vers l'acua, tüt li